chaqrapi tarpuyqa sasan ichaqa ashkha runawan rinayki hinataq tarpumunayki mikhunatapis wayk´ukunayki kukatapas apakunayky

Kan: paquchakuna, wakakuna, alqukuna, wallpakuna, imaymana kan.

Nuqaq llaqtaypi munayman Moll nisqata, chaypi p'achata qhatunkuman, mikhuna wasi kanman, pukllana wasi ima kanman chaytan munayman.

Intiqa, paqariywan chayamun sumaqta q'uñiriykun p'unchayta munayta kutirichin ,llaqtantinta munayta qhawarichin.